ସ୍ଵାଧିଷ୍ଟୋ ନିରାମିଶୋ ଖାଧିଯୋ ପାଇଂ ଆପନୋ। ନିଜର ପସଂଦରୋ ବ୍ଯୋଂଜନୋରୀ ମାନସୋ ପରିଵର୍ତେ। ଟୋଫୂ, ଟେମହଲ, ସୀଟାନ, ଛତୁ, ଡାଲୀ। କଠଲା, କିମବା, ସୀମୀ ବୂଟ ଏବଂଗ। ମଟର ପରୀ ପ୍ରାକ୍ରୁତିକୋ ଆଧାରିତୋ ଵିକଲ୍ପ। ପଗୁଡିକୋ ଦେଵହର୍ଟ କୋରୀ ପରିଵେ।